Ya sala te chujni ni nchochi naa guajiꞌa tatsina jan tsinto tajna ujina na la mino no xrunda xro ra na ndee thi ji chulo xru bang'e chu lo neto la nixin ngo ntha xe ntha ntha nikatse yaa xero chiya ntha la tuna ngo tsjo katse la mi yaa rijin thi thjuꞌe ntha la tanda tania na nda la tsaxin taxin tusen nda ya la mi ntha ya ya thjixin tute jan tunthi na cha ji la nda ndaununxin thi xro xruchrian <noise> xruchrin xra xelo chujni thian thithjin tuthe tuchji thi thi thin ariel thi roma ya ya tunda jila icha jina pero ante la guaiꞌa ya la <hesitation> echa sen ni na gexin te ntha ya la hasta ji la ten ntha la uxranchi tunda tho xra yua ya chujni sen nchri ni tundeꞌe sen tho xraꞌyula thi jase tuxrayo thi yua la ya thusen tho la na xe thigi xe tho la ya tunthi sen xraka sen para tangi xrachjen sen lo ero ji la ndauxin thi gi xruxrin thi ndathi thi jao dika la yai eke tunda la tunda jina aro ndasuan la ncho ndatsunthi sen la ya ndaxra che la nde tsangi xrache la ndathi tsingi ga.